For washing your hand la why ley people get sanitizer you put your time soap in your water in your water bucky make sure you wash your hand clean in la water when you finish washing your hand clean wash your hand in ley water when you wash it for ley first time ley first dirt move then you put your hand back la why ley get ley bucky la get pump to ley mouth you wash your hand again for ley second time ley third time then when you finish washing your hand make sure la you wash your hand a clean when you finish washing your hand then you go inside for your sanitizer and rub it on your hand I believe that when you do all of that your hand can be clean